Hayreji jangoɓe ɗiɗi ko suufere e hakoreji miijeeji. Hayreji nafoore njahi tawa e tawa subonga jangoɓe, wi'a laawol ngal ngam daande ɓe fowru.